Ndreto aby ñy marikiny ñy tomobily :-Toyota. -Ford.-BMW. -Mercedes benz.-Honda.-Odi. -Nissan.-Nioday.-Kia. -Tesla. -Porce.-Lux.-Mazda. -Ferary.-Tagowar. -Leandrover.-Subar.-Sugeo.-Tutsibish.-Fia.- Alfa romeo.